Buñ toggus, buñ toggul man de mun naa koo denc lu lu semaine suma loxo, te du yàqu. inaa ko mun a toggu. Daŋ koy teg foo xam ne fu sedda, nekkul si naaj bi tàngoor de koy yàq, foo xam ne ngelaw dina ko uf foofu. Waaw boo ko tegee foofu, mun na faa yàgg, te du yàqu, waaw. Am na yoo xamanta ne tamit, dangay tooyal morso def ko def ko ci, mun na faa yàgg, du yàqu waaye tàngoor moom piritéem yu bare bugguñ tàngoor, waaw. Loolu moom xam naa ko si. Man ñam bu ñu toggu si boppam, mun naa koo lekka suma néeg ñetti fan lu ko mat lu lu neenti fan lu raw loolu. Su ma la ko joxee yaw mii sa boppa su ma na lee lii ñetti fan la am doo ko gom daŋay foog tay laa ko toggu. Man, man naa ko te duma ko <hesitation> dugaluma ko ci firigo bi. Waaw. Loolu man naa ko.